Family yitu, nitugamba Orukiga konka twinemu abakugamba Oru- Oruganda hamwe n'Orujungu abantu bashatu, twinemu abandi babiri, baragamba Orunyankore kurungi hamwe n'Orukiga kandi nyinemu n'abandi bana, abaragamba Orunyarwanda, hamwe n'Orukiga.